Ai fait üna spasegiada ën punta a 'na muntagna a tremila meter e al e stait propi bel përché ai dörmì ën punta a la muntagna cun me omu e ma sör e al e stait propi bel